﻿Nka hagati oku, then nokukoorramu, abantu abamu abandi bagenda kwikarramu nokuhumura nokuryaaho ensamaaki, <hesitation> baitu hati zinu ezindi osanga ziri nk’a- nk’a nyaka hanyanja, hagati oku osanga busaho nabakwiikarayo. <hesitation>